ntaayu sita´ni kasi ñuu yuy nte ntayu santiu ñuu ntiu ntayu ni siaa velu ntiu ta saa kuu nte nani tute ntavi nantukue ntutyi ntu´u katyina si ntutyi nanu yaa ña situntiu siakintiu´a ta tiempo sa´kee kuantiu satutuntiu sa ntayantiu´a tavintiu´a tavi yo ntityi tavi yo kana ntutyi ka ntukue tinto´o ntukue tyayo kisi satyo yo ntutyi yo tani tyo´a ra sani kuu kitue in nìì yaa satyo sa´koyo yo kee sí´a mm yasi´n lia ni taru lulu li ni ntayu sae´ra lulu li ni kuu sí´a yo kee na kee sí´a yo ra kuki ña nta inka kii ra sa+ ña kava yo´a kee nu ni tyontyoo niñu mi ntutyi a´ru nta ixta kasine kune ta´na tyo ntutyi yo ra ntakoyo ra kava yo sí´a kava klava yo nùù kava sí´a yo ra ni sinu kava nta ña sasiyo a tyayo takui tyayo kava nuu nta´a yo tava na tani i´siaka tani ra kuu ke kua´a ntee ntayu yo nantukue yá´a yá´a tyatu a´ru ko taytu yase ra sakakué uvi yá´a ku´a sakasuso´e ha koo i´i a´ra kaxiyo a nùù yuu ra kua ka ntíaa ra sakantayo ñaa tava yo ntutyili nùù ña kisi ha´ra iva ntayulia kuntia´ra tava yo ñaa-m ntutyi ka kunte asu ni kee ii´n ni kuu u´va ni ku ra tyayo te teesiaa nùù ñaa kisi ka´ra tyi ko tuva in itu´n ñuu yo tava ni kuu ti´a ra ñuuyo ñuuyo tavaasi kiti´a sabtaka yo ntíaa nùù a sakanta ka yo ii´n sakanta ka yo taru kuu ni luu ka ii´n ñuyo´a ñuyo´a taru ni kiti ra ta ni kuu ra ha´ra ña tyi ko tuvara kasia´yo tyayo nùù ko´o ntuku yo in ko´o ntyikua kuni mee kasia yo ntuku yo in ko´o ko´o ñuu ñaha hua yasika ra ini sam kita naá lu sikui ra sa ntiiko ra tyayo intyi kua kuni mee kase ra tyayo in nta´a uvi nta´a ntutyi ntyikuaa kuni mee kase ntee ka kura yasintiu ñuu ntiu nta velu ntiu tute ntavi katyintiu